<hesitation> mayɛ bi da kakra a na mehu dɛ meyɛ ade. Medua nduazewa bi tse dɛ "lemon grass" <noise> "aloe vera" <noise> kon- muoko, ntos nadze ntsi no eno na mepɛ osiandɛ menya biibi so efi m'. Sɛ medua muoko a ɔyɛ dɛn a mɛtsetsew bi adwow mede edidi na mom nhyiren de minnyi bi ɔnnyɛ adze a <noise> <hesitation> mohu dua mpo.